A' b'uj je'lo' junp'ee ch'iich' tulakal ak'ä' tuman tuk'ay tan uman ave akäxtik ulaak' ch'iich' ujantej, la'ayti' u- ub'a umächik a soch, soch ujantik pero te'lo' mentik je'lo' a' b'uj tulakal ak'ä' tuman tan usasaka' ub'el tuk'u' tuka'ye' a' b'uj.